Quruq teriga g'amxo'rlik qilish uchun namlantiruvchi kremlar va losonlardan foydalanishingiz mumkin. Dush qabul qilgandan so'ng teringiz hali nam bo'lganida <noise> namlantiruvchini suring <hesitation> juda issiq suvdan qoching ko'p miqdorda suv ichish ham terining namligini saqlashga yordam beradi.